د(خبره واضح نده) شیشې او یا هم د ایینې د پاکولو په خاطر مونګه کولای سو د صابون او اوبو څخه استفاده وکو، په داسې حال کې څې اول صابون او اوبو په واسطه هغه پاکه میځل سي او وروسته هم په یو پاکه تکه باندې وڅ سي.